ماكو شي صعب بهاي الدني ، كل مشكلة ولها حل بس لازم ويحد يفكر بالحلول ويلقي حل منا سب ، انا بالنسبة اللي من تواجهني مشكلة معقدي وصعبي اقعد مع نفسي وافكر بالمشكلة واشون غاح احلها ، ومرات اجيب ورقة وقلم واقعد اكتب المشكلة وخلي اكثغ من احتمال لحلها وبالنتيجة اطلع بأفضل حل لهاي المشكلة.